Mebel turlariga: Stol, stul, <noise> divan, karavot, shkaf, javon, komod, kreslo, puf, tumbuchka, xona stoli, stend, pastki javon, oshxona stoli, yozgi stol, oshxona o‘rindiqlari, mo‘ylovli stol, televizor stoli, uyning asosiy javonlari, hojatxona javoni kabilar kiradi.